Á njí bëtíim njí bíjee katíimu kay mom unkalësa ná kadodí waw, unkalësa ná kadodí, katú ibaţa naburi. <hesitation> Bëtíim bínjee kampee përeferir pëtíima kay mom unkalësa ná pëmayo. Kaforak pëmayo imayo injoonk icëli uyëli ñaan pempëtíima leegi. Ciwun bëtíim përeferir njí leegi.